Samy managna i sirony alongany ny karazana divaigna jiaby, <hesitation> satria misy fomba sy mitovy akeo, ohatra zao hoe sasany zao hoe namboarina taminà voaloboka, hay!_x000D_ Divaigna ndraika alongany hoe amboarina voaloboka fa misy tegna hoe bitsika foagna voaloboka agnatiny. _x000D_ Akeo koa fotoana nankotrehana ananjy anh, samy managna ny fotoanany, misy elaela, misy marivorivo.